Wi' win kentäk mespatä ja'kutyä nkenu äjtyä way näntä wäjtzupä, ja'kutyä ja'kutyä nkenu jutztä jutztä vestitzäkpa, ja'kutyä nkenu äjtyä wi'nokpak ka ja nyä'itä algun tiyä.